Gnosy dia moa lafa zatsy miakatsy tendrimbohitsy io ka lafa hiakatsy i da miakatsy i zay, lafa vizaky i la mijano heky i zay fe gnazy ny tanjo da hiakatsy agnabo egny!